عادة اشتغل حوالي اربعين لخمسة واربعين ساعة في الاسبوع بالنسبة للاجازات اخذ تقريبا عشرة لخمسة عشر <hesitation> يوم اجازة السنة كل السنة يعني حسب الظروف والشغل احب <hesitation> استغل الإجازات للراحة والسفر اذا اجدر واذا ما اجدر اروح للاهل والوالدين واظل معاهم.